Bebai, kəɗen, shirin, kwan fuɗu, vaɗ, zədu, gatkasa, dandafuɗu, kuɗkufda, guuma, guuma ya gayi, guuma ya shirin, guuma ya kwan, guuma ya fuɗu, guuma ya vaɗa, guumu ya zədu, guuma ya gatkasa, guuma ya dandafaɗu, guuma ya kuɗkufda, gumu shirin, gumu shirin aya gayi, gumu shirin aya shirin, gumu shirin aya kwan, gumu shirin aya fuɗu, gumu shirin aya vaƙ, gumu shirin aya zədu, gumu shirin aya gatkasa, gumu shirin aya Dandafuɗu, gumu shirin aya kuɗkufda, gumu kwan, gumu kwan aya gapi, gumu kwan aya shirin, gumu kwan aya kwan, gumu kwan aya fuɗu, gumu kwan aya vaɗ, gumu kwan aya zədu, gumu kwan aya gatkasa, gumu kwan aya Dandafuɗu, gumu kwan aya kuɗkufda, gumu fuɗu, gumu fuɗu aya gayi, gumu fuɗu aya shirin, gumu fuɗu aya kwan, gumu fuɗu aya fuɗu, gumu fuɗu aya vaɗi, gumu fuɗu aya zədu, gumu fuɗu aya gatkasa, gumu fuɗu aya Dandafuɗu, gumu fuɗu aya kuɗkufda, gumu vaɗ, gumu vaɗ aya gayi, gumu vaɗ aya shirin, gumu vaɗ aya kwan, gumu vaɗ aya fuɗu gumu vaɗ aya vaɗ, gumu vaɗ aya zədu, gumu vaɗ aya gatkasa, gumu vaɗ aya Dandaƙuɗu, gumu vaɗ aya kuɗkufda, gumu zədu gumu zədu aya gayi, gumu zədu aya shirin, gumu zədu aya fuɗu, gumu zədu aya vaɗ, gumu zədu aya zədu, gumu zədu aya gatkasa, gumu zədu aya Dandafuɗu, gumu zədu aya kuɗkufda, gumu gatkasa, gumu gatkasa aya gayi, gumu gatkasa aya shirim, gumu gatkasa aya kwan, gumu gatkasa aya fuɗu, gumu gatkasa aya vaɗ, gumu gatkasa aya zədu, gumu gatkasa aya gatkasa, gumu gatka aya Dandafuɗu, gumu gatkasa aya kuɗkufda, gumu Dandafuɗu, gumu Dandafuɗu aya gayi, gumu Dandafuɗu aya shirin, gumu Dandafuɗu aya kwan, gumu Dandafuɗu aya fuɗu, gumu Dandafuɗu aya vaɗ, gumu Dandafuɗu aya zədu, gumu Dandafuɗu aya gatkasa, gumu Dandafuɗu aya Dandafuɗu, gumu Dandafuɗu aya kuɗkufda, gumu kuɗkufda, gumu kuɗkufda aya gayi, gumu kuɗkufda aya shirin, gumu kuɗkufda aya kwan, gumu kuɗkufda aya fuɗu, gumu kuɗkufda aya vaɗ, gumu kuɗkufda aya zədu, gumu kuɗkufda aya gatkasa, gumu kuɗkufda aya Dandafuɗu, gumu kuɗkufda aya kuɗkufda, Danamak gayi.